Oha rii, oha ha, oha tra, oha nyi, oha tno, oha fin, oha fuha, oha fute oha funyi, oha khpo, oha khpo, chki oha khpoeha.